Fomba fiasan'ny fahitalavitra dia: tsindriana ny bokotra fandefasana azy ary mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra ny fahitalavitra, fama- faharoa manarakarak'izany dia ny fahitalavitra dia mila antenne, io antenne io no afaka mampita ilay fandaharana mivantana na koa <hesitation> efa nomanina tao anatin'ilay fahitalavitra.